<hesitation> menyangkut laku au hanu pertama menyangkut, laku au anu, au anu hidi subuh au hanu langsung auna te o, setelah au una te pea <hesitation> pagi hari ma au ninu laku au a papao, setelah au-au pa-pa pao pea <hesitation> starahat lohana lohansa pea baru mulai au setelah ma au olahraga lohansa o, setelah olahraga pea ina keu riya hamasu adimasa, adimasa <hesitation> atau sebelum adimasa ma najam lohor e ma au a'ala, a'ala laku ianu la setelah au ala ika ianu pea ma au istrahat setelah au istrahat pea i'berjalan peduke <hesitation> antudu lohansa'o setelah antudu pea, pea au hanu, hanu pea au rasa dedu au ma wc ya au tudei pea setelah ma au husa, au hausa ma peduke. Aa au istrahat lohonsa antudo, <hesitation> setelah antudo pea kegiatan peduke eu husa laku motor eu husa laku motor euwawale wasaladi, <hesitation> lao wasaladi eoma lawwai tela lae emalawai pea, au tana utanu tana <hesitation> kasbima tela ma pea au ela lahale <hesitation> laeli duma ee aidimasa ma au kurapae mesiapkan <hesitation> riya uininu tena, aa ninu udan. Setelah au ninu udanu laku e ure, ure ma, ami sahe, ami sahe aulo rupae lo menala memuna mane ma me, ipaledi kukisema, setelah mepaledi kukisema o, ariya hi, setelah maa pea ina nusu riya magaribu, magaribu ta magaribu pea au loko lohansa laku pea ma au laku lohana aukuana lo aku ana kalau hama asuah sekitar bisa Stengah-stengah jam ma ma au haha mama, setelah au ha ma pea, au lope ma ka akurupae una la riya mentudo <hesitation> ina menjelang isa au hanu, au anu, hoku rupae mempersiapakan keamananu, <hesitation> mempersipkan keamananu aka au ama meja haha seperti semula ma ala ianu laku utanu. <hesitation> setelah mempersiapkan mama pea au loko au anu, au anu pea au tanaku pikadu pea <hesitation> aiya halamudi ite nama pea au loko au istrahat lohansa riya isa pea ma apea, setelah husa au hp lo husa dia mudi au loko, loko lohansa pea siam mereka ora heha we pea <hesitation> keamananmu ringan di aua. Aua pea, lama ontudo, tudo ina subuh subuh sekarang hina subuh, subuh au han mepuna weudan akaau riya au ninu, setelah auninu ma pea

Idi ya ami saling gantian ma, riya ami una pistakan ma jaji keupeduke setelah ami cetaka ina jumlah utur tidu disi, utur tidu disi ma aruwa wate awi ami cetaka ma, ha setelah ma pea ina nusu adimasa ina ami musitokulow <hesitation> laku enona taha laku mane rupae mepersipakan e riya amininu wei udanu, kebutulan awi kang uninu udanu, kalu weimete tama au ta ninu wa, <noise> laku nikome maipuna hasida ma, riya amininu, ha setelah ami ninu pea au hete aka mati bahwa auna welana sabe namagaribu e, <hesitation> setelah magaribu pea hi awalai nei akurupame au sia kata mana puna udanu, pea magaribu pea i, ha cuma ternyata mata puna uda-weudanu cuma mepeau ure manata, awa ure pea pas akuana menusu, meradi, pisa au alopea akama, tela mariya sekarang hi, haa kalau i cuma tau-tau au ariya mitoko hi tau wau a, pas kebutulan riya imi hame lete persiapkan au diri diauna wawancara'i laku pas kaka nining me hiyau nei laku pas kebutulan au langsung au siap riya au na wawancara'i.